أي أنا نشوف أنو الفن عندو دور كبير في تحسين المجتمع، الفن يساهم في تحفيز التفكير النقدي و يزيد من الوعي الثقافي، يخلق مساحه للتعبير عن الآراء و المشاعر و يخلي الناس يربطو بين بعضهم البعض <hesitation> كما يساعد على تحسين الصحه النفسيه، لأنو الناس يقدرو لقاو فيه ملاذ <hesitation> باه يهربو على الضغوط لعندهم <hesitation> الفن يغزز التفاهم بين الثقافات و يشجع على تغيير الإيجابي.